Onkalamwenyo handje ngoo ndehi dhilaadhilila lela nawa meemvula dhono omulongo, tango otshiima shono tandi tameke natsho okuka shumitha komesho eyilongo lyandje, eyilongo lyandje ondaala ndike lishumithe komesho shaashi inandi hala ike oku kala ndina o degree, ondaala okuha komesho shaashi ondaala okuthike po, ondaalaokuthika sigo opuulongelwe mbu wa shugunina mbu wuundokotola, inandi hala ike oku kala ike oku kalandina o degree, ngaye no noho mpono ne, okwali tandi dhilaadhila shaashi ngaye omuntu gumwe ndoole eenomola nayi, ondoole oku longa nee nomola, inandi hala ike oku kala ndili motshitopolwa tsho tsho tshuu ndjolowele, ondaala natngo okuha ndika ndiki longele itshewe, ndi tulepo natango ombaapila ndjoka ka kahili muundjolowele hili kombinga he nomola, <hesitation> okwali ne nda dhilaadhila o excerious science, okulonga nee nomola shaashi otsho otshiima tshimwe ndi hole monkalamwenyo handje, naashi kwali tandi udhitha ngaa okuha ki- ki- kito kiiputu dhilo yopombanda otsho otshiima tshimwe kwali nda mona, otsho tshiima tshimwe kwali ndaala maala ka kwali nda mona ompito okutshi ninga, itandi shi ndaninga payife kandi tshoole, otshiima ike ndoole monkalamwenyo handje, ondoole eenomolanayi, ondaala ne okumona ombaapila mo- mo tshitopolwa sho, natango ndi gwedheko ngaa keyilongo lyandje, ngaye andi tala ne pohango mpano, ondaala oku kala ndookana, meemvula omulongo mono ondala oku kala ndina omusamane gwandje Omusamane ne ngu ta ndaala okuka ndo kanwa kuhe omuntu ngweena ombili, ehole ombili ho kuno otshili, ho kune elongelo kumwe, omusamane ike ngeno nande otandi ya kegumbo nenge ondili kiilonga ndee omweeli megumbo, <hesitation> hu ndalo, nande ondili kiilonga ondina lela ohokwe ndjiya hoku tshuna kegumbo shaashi onditshi kutya andi tshuna kombili kofamily handje, ngaye ne nofamily handje ondaala okuninga nande uunona wu waadha ngaa puune mpo, ondaala uunona wuli une shaashi ondi wete tshafa tsha simana kungaye mwene shaashi ngaye onda kokela pamwe nofamily handje, onda kokela nda ndina aamwameme yeli yane, ondi wete ike tshafa otshaanawa shaashi uunona mbuno otawu ka kala ta wiikwathele, ngee ondina ike okanona kamwe nako aka kakala taka taka taka longo nuudhigu monkalamwenyo hako shaashi ka kenatsha epukululo, ondi wete ngaa uunona wuli une owo ngaa ndaala, owo nda tala meemvula dhandje omulongo, kayishi ngaa memvula omulongo omo ndina uunona une maala onkalamwenyo handje shi ndehi talela, ondehi tala ndina uunona wuli une nomusamane gwandje. Uunona ne mbono ondi wete wo tsha simana okukala shaashi, ngaye nge otandi otandi tala konkalamwenyo handje, uunene aamwameme yandje oyo yali ookuume kandje yotango, ngenge onda gandja ompito ndjono kuunona wandje natsho ota tshikala ngaa otshaanawa noku noku nomo nakwiiwa ngaa hawo shi taa kakala taa pula komesho shaashi se nase aakuluntu hase ookalako ngaa, notshi kwawo ondi wete Ndaa, twaha nda talela po iilongo oyindji, iilongo ngaashi, tango ondaala ngaa oku tameka motshilongo tshetu namibia ndele tandi tshi manako naana, shaashi onkalamwenyo handje shi ndehi tala, ondehi taalela ondaala oku kala tandi vulu okumona iinima mbika ku ngaye mwene. ndina otshimaliwa tatshi vulu oku- oku- oku monithandje iinima mbika tandi hi pomashala giili nogiili, ngaye andi tala ne, sha ndamana oku- oku- okutala lelapo otshilongo tshandje komashala giili nogiili, shaashi otshilongo tshetu otshilongo tshiwanawa, tsho otshina uuyamba owundji wundji. ondaala ne okuwu talelapo, shaa ne ndamana motshilongo tshetu, ngaye tandi tala iilongo mbi ndi hole, shaashi ondafa nale ndi wete nda zamo nomotshilongo muno nofamily handje andika za kotshilongo tshimwe tshiili, ondaala ne okugandja otshi holelwa. ngaashi otshilongo tsha china, otsho otshilongo tshimwe ndaala okuka talelapo uunene shaashi achina aantu yamwe mba haya kumithandje nayi, ohandi kala tandi ipula keshe ethimbo taya ningi otshiima ohandi kala andi ipula kutya naana ohaye yapo naana ngiinin niinima yawo, noku katala wo kutya, uunamapya wawo ohaye wuningi naana ngiini shaashi otshilongo tshetu ondi wete tshafa tshili konima, nokuya po niilikolomwa yetu, shaashi nge otwa tala ohatu pewa iilikolomwa okuza kiilongo yiili noyiili Ngele ondahi ne kochina ondi wete tshafa tatshika kwathela ngele onda galukile huno kegumbo ko- konamibia ngaye andi lombwele wo, andi kumagidha <hesitation> epangelo lyetu nkene lyina okulonga noku noku yapo niilikolomwa yetu se yene, opo tukale itatu kutha iilikolomwa kiilongo iikwawo, se shono ngele otwetshi tala, monakwiiwa tatshi vulu wo okuyambulapo otshilongo tshetu nge otwetshi tala momukalo guli nga, kochina natango etompelo limwe ndaala oku hako, aantu mbaka aantu yamwe yena uunongo owundji, ondaala ne ndike wu yakeko, nenge ndike wutaleko ngaye ndi galukile kegumbo natango andihi ngaa kepangelo, ngaye andiya kumagidha kutya aantu kochina otsho haaningi ngi, shaashi nge otwa tala nango, oyena, aantu kochina oyeliko oyendji, oyendji oyendji oyendji ngoo twa tala aantu mbono itaya si ondjala, kayena lela omalweepo ngaashi, maala ngele otweya konamibia, otulimo ike ngoo tatu, omwaalu ike gwadha pomayovi gatatu, maala motshilongo tshetu omuna aantu ta yeepa, omuna aantu taasi ondjala, ngeenge ondahi kosthilongo hono otatshi ka vula naatango ehumitho komesho lyotshilongo tshetu Otsho otshiima tshandje shoka ndala oku ninga meemvula dhandje omulongo, shono tatshi kwathele naatango okushumitha komesho uunongo wandje, meembapila dhandje dhoka ndiilongela, ngaye ndi vule natango okuyapo, okuyapo niinyangadhalwa mbyoka shaashi ngaye omuntu gumwe ndili omupopili gwaashoka tatshi inyenge momudhingoloko gwetu, ondaala ne shaa ndaziko hono, andika shumitha komesho uunongo wandje, andi galukile kegumbo, andi gandja ne omayele ngono goku shumitha komesho shoka tatshi ningwa, iinyanga dhalwa mbyoka tayi ningwa pomudhingoloko gwetu.